Ehee, kwamfano wetike Tanga, ukabua Tanga waima waimaa jembe nakesenga au panga. Basi ena mti umwe tangwa soisoia adwa ntwentwe afikichaa ukabinda kuichikicha tayari wahika hada yetu yasioza. Basi ukaika hada sio hikionda fomeida wakatika, wauya miti yole. Kauya kaya aitha huendeza dawa kwavio au wadea simba haetu, ukasenga senga haya hiti doukwea waku wagea hisiole. Basi hata kama hatapikwa salu ha- hauya basi kujua hizo dawa zekwize hasili. Kabinda hundi hendema halisa kabla uwinde wendela za- za- za- zakizungu basi enda ikague izo izo na bwaya yakiie. Dawa zetu za asili ziweze okokaa ntetee inamanye ya mbu yada tia ukafutika wagea hiki hondaa unaunye mtu wetanga hoo mtutema hasikia ukagea akienda tahona.